<noise> La gny votoanton'igny aloha da mba hampalaky n kajy. <noise> Hampalaky gn kajy ataon'olombelo satria <noise> laha atao am taratasy avao ign, ka maromaro gn tarehimariky; da manahira avao izay. Ohatsy: Folotapitrisa nampia raiky amby dimampolo sy sivihetsy <noise> sy telo tapitrisa.